Jah, inemiisil ummaq sinidseq silmäq vai rohilidsõq vai. No ma arva, et noid silmävarvi tuunõ või ollaq väega pall'o, aga noh, kohki kuus-säidse hariligumbat um vaest.